Nguku, nghuku ndeghe ichiphungwa ni vandu, na nguku ichiya. Mira nghuku ikagharie, ikagharieyo maana nguku wairima ikumbi la maemba iware, mndu ngechaguliwa maemba iware na icho nguku ikagharie. Na nguku kwairima fuya amba kwairima ikaa na nguku ikumanyieo kimayie, ukamiinika nguku kijo imaliliee yaghenda vyakwe. Maana nguku ingeichi mweni irima, ieirima ikadhaughenda duo mira igherichi kijo mndu wowoshe necha endamwika kijo yamwiivaria. Henaicho ghuku ikagharieyo na ikaghaa ya nguku ikehandu hamwi. Mndu wowoshe endamwika kijo ivoni niwemwani. Kwairima icha uikumbile uivyare, kana uikumbile uikabe uitenye kurende uilayo uleitenye kurende yoiichiyo. Mera hicho nguku ikagharieyo mera hangire findo fingi fikagharie mera hena nguku na nguku hai. Na nguku ikagharie, <noise> kwairimia fughenda kawi kavi kana kware uhuru uhuruwana mzingo uvikovi umbai uilaghe ingi iikveghe mzingo uivike imbai kwairima ilaghatoshe utuvyeghe nzingo mera nguku, yairima ikagha ighame yarichyo henaicho nguku ikagharieyo Shigha kijo wika, vika ihombarinyi, kumbila mndu ya maemba vika iho mbari kwa vyara imwi kaichiya kwa vyara ingi kwa ichinja mpaka toshe kwatimalia. Hena ikio na ndeghe tiietie hata nguku ietie ikagharieyo. Henaicho ukashiimanya kungu tiietie toshe kwa irima uvike hana mfuko utike handouvike ughongo hagire we mweri mwaiondokou imanyi kuitike wandu wakivyandu havile yairima ukitirughulia yaikaa iho iho. Mera kite kerima kio ikawa kitika kiwo kiwa ukakirughuria charyia kenyi hanaiche ngunku ikaghirieyo nguku nigwire chafikiriayo ighure mrewe yo ighire imanyanyo. Henaichio nguku mndo wowoshwe herimmanya inikiwe kijoshe na inemmanya eninga kijo mweni kana si mweniwe.